Ŋ kundá wakɔɔ mɛɛ wa, ŋ wooa wakɔɔ, ŋ kundá wakɔɔ mɛɛ wa. Kpooe, ŋnaa kaa wakɔɔ mɛɛ ŋ keya kpoo soɔndɔ ŋ laŋa kpooé soɔndɔ wakɔ mɛɛ. Pɛŋ towa táa dukɔɔ ŋ woowa wakɔɔ ŋ kunda wakɔɔ mɛɛ wa. Kpooe ŋna a kaa wakɔɔ mɛɛ ŋ keya kpoo soŋndɔ́. Ŋ laŋa kpooe ɔ soɔndɔ́ wakɔɔ pɛŋ ŋ toa táa dukɔɔ. Komu a ŋ bɔniɛ a táa nda dukɔɔ, kɛɛmu, ma bɔ lɔɔ kɛ niyɛ ŋ to táa dukɔɔ káakɛnaa., bandá bhii. kpoo káanaa niyɛ, banda mu kɛɛ naa wɛ, mɔɛ nu anda a latao niɛ, mu bee wi lɔ táana, ko bhii waa komu ŋ táa núuu dukɔɔ ŋna na kpooe labaŋ nu. Kɛ ŋ kuŋnda bɛɛ wakɔɔ mɛɛ wa. Ŋ toa wakɔɔ mɛɛ wa ŋ kuŋnda ŋ keya saŋ taŋ soɔndɔ́, ŋ toa wakɔɔ mɛɛ ŋ keya saŋtaŋ soɔndɔ́ pɛŋ ŋ toa bɔwa wakɔɔ mɛɛ ŋ toa táa dukɔɔ. Kɛ pɛŋ mbɛ to bɔniɛ, ŋ to táa dukɔɔ, wati bhii ŋ bɛ wi tonaa mɔ wa baa, amu Musu bhii banda mu ŋ bɛ táana káakɛna, waatiɛ bɔɔ wɛ, a ma woo mbɛ to taa, a woa lɔɔ mbɛ ti a sɔɛ nu wa kɛna, mbɛ ti lɔɔ suɔ mbɛ suɛ kɛya a ye. Banda bhii saama a kpɛe, mbɛ sɔɛ kɛ wakɛ. Táai mu waegee mbɛ mbɛ na káakɛna wati bhii leŋɛ nu anda loŋ anda kaanu kɛ kpɛɛ, ŋna nae wɛ mbɛ a taa leŋɛ nu anda táa jaa káakɛɛ ya. Zi hiŋi lɔɔ ma fua naã waegee, ŋna nae sɔɛ waegee, ŋna bande sɔɛ keŋɛ laa, ŋna nae kɛ anda ŋ kɔ lɔ sɔɛ mande la mbɛ a ma kɛkiya, mbɛ sɔ bhii kɛ pɛŋ mbɛ to loŋ. ko bhii aa ma wɛ ŋ bee kooko mana, mbe wi kooko mana káakɛɛ lɔ. a a jia yɔ wɛ i yɔ ŋ tɔŋ mɔ mu ma kooko sɔ, ŋ kuŋndɔ kiiyɛ lɔ kpɛɛ lɔ beebee ba. Kɛmu ko bhii ma wa, a ŋma yɔ mɔ kuŋndɔ kii yɔ kpɛɛ yae. mɔ mu a kpɛɛ komu feŋ ai to ŋ kuŋndɔ́ kiiyɔ. Zi ŋ bee wi kɛnu wa, kɛ komu lɔɔ mu komu bɛ wi ŋ manaa, wati mu kpaŋmu Mbɛ sii keŋɛ laa mbɛ ŋna poo mɛnu laka mbɛ a kaa wati bhii bee wi nu, witi bhii mu wɛɛ mbɛ ti sɔ kɛ na, ko bhii wa a komu, ŋna ko bhii yɔ fɛɛ ŋ pɛɛ, kɛna a fɔ ndɔ ma woo mbɛ to tolɔ nu. bɛimaa hiŋi ŋ toa nu, mbee kpooe waegee ŋ bee a kaa gbi. hiŋi ŋ toa nu, kpooe waegee ŋ bee a kaa, mbɛ tiya lɔɔ nu mbɛ bɔ nyiɛɛ kpáa, nyiɛɛ lɔɔ mu aa kpáa waegee mbɛ a sɔa wi. Kɛ ŋna na, kambá a ma, bɛima ŋ bɛ wi nu, komu kpɛɛ mbɛ wi a mana, mɔ mu nu kɛ anui to kúuyɛɔ, anu yɛŋ kee wakɛ andɔ leŋ mɛɛ, í bɛ niɛ, i bɛ tɔɔna kɛ, sɔkɛ lɔɔ mu, sɔkɛ lɔɔ mu, sɔkɛ lɔɔ mu, i bee jɛɛ ya mɔɛ nu tina? I bɛ lɔɔ niɛ, i bɛ sɔkɛna, ya mɔɛ nu bɛ niɛ amu i bɛ niɛi bɛ lɔɔ sɔkɛna. I woo baa bɛ niyɛ, amu i bɛ lɔɔ sɔkɛna, i bee kuŋ jɛɛ ya, banda bhii kuŋndɔ kiiyɛ lɛ ŋ ma, ŋ gbowae, anda bande komɛɛ fɔa bɛɛna kɛ ŋna ŋndɔ ee, mɛ jɛɛa, ŋna taae lɔɔ kɛ ŋna sii mbɛ musuɛ a sɔkɛna, kɛɛ komu mu wɛ a ma ŋ bɔa nu, táai lɔndɔ́ <hesitation> wati lɔndɔ́ wɛ a táa aa ŋ kpasi.